بعد عشر سنوات من هالوقت أتمنى أن أكون ح-حققت أهدافي سواء في العمل أو في الحياة الشخصية أو في التعليم، في كل شيء كل شيء، <hesitation> أن أكون سافرت لأماكن جديدة، <hesitation> و قابلت أشخاص جديدة برضه.